أرقام طريقة عشوائية من العشرة إلى المئة سنة عشر بين سفر ومئة واحدة وعشرين خمسين ثلاثة وثلاثين تسعة تاش ثلتاش تسعة خمسة اثنين ستين.